اتجيب قوري، وتخلي بينو ماي لي نصو، ترجع تخلينو عالطباخ، تعلق الطباخ وتخلي القوري لحد ما يغلي الماي بينو، ترجع تخلي معلقتين او ثث معالق جاي وتخلي هيل واتطفي الطباخ، تخلينو يتخدر فد خمس دقايق وتشغب